ارے میاں، سنگاپور کا کوزین ایک دم زبردست اور فل فلیورفُل ہے جی۔ دیکھو یہاں کا کھانا ایک دم میلٹنگ پاٹ ہے۔ چائنیز، ملے، انڈین، ویسٹرن انفلوئنس کا پرفیکٹ مکس۔ سٹریٹ فوڈ کا ہاکر <hesitation> سینٹر کا سین فیمس ہے، ایک دم وائبریںٹ اور مست ٹیسٹ۔ سب سے فیمس ڈِش ہائینیز چکن رائس: سافٹ چکن، فلیورفُل رائس اور اسپائسی چِلی ساس ایک دم نیکسٹ لیول۔ پھر چِلی کریب فل اسپائسی، ٹینگی، اور سی فوڈ کا ہیرو۔ سٹریٹ سنیکس میں لکسا، ساتے، روٹی پراٹا—سب کا ٹیسٹ الگ اور مست۔ ڈیزرٹ میں انٹریسٹنگ کایا ٹوسٹ، آئس کاچانگ، اور ٹراپیکل فروٹس کا فل ریفریشنگ وائب، مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو سنگاپور کا کوزین فیوژن فلیورفُل اور سٹریٹ فوڈ فل مست ہے۔ رائس، نوڈلز، سی فوڈ اور سویٹ کا مست کمبینیشن، ایک دم فوڈ لوور کے لیے پیراڈائز میاں۔